أهم سؤالين رح أسأله عن طريق تفكيره كيف يشوف الحياة. شو بيدرس? شنو يقدر يطور من زاته? هديك الأسئلة بظن أنها بتعرفني أكثر عن الشخص وبتخليني أفهم وايد بشكل صحيح تخليني أعرف شنو قاعد يفكر وشنو قاعد يرتب لحياته.